Binatang totales pandei te ore sia'a kapuna kapuna te'e ise suana manayan sai tuangne ore tuangne mapamainoapa ise kangan tumu' ore tanangen sualey wo tuangne lumompu' ise wi' mulala' sualei su oras tuangne nayu mae sualey somaene wo lewalewane lar ni tuang ne iseren makacaya si tuangne meken tuangne mapamainuapa toma marow pakusale wianamia kapuna toaren ne doki isete'e ore'sia'na talos pandei dogi te'e maya ise suane mange apato kanenku apato kanen ni tanaku wo iseren dogi to kapuna ku te'e pakusalen mamei tanda ore apa tona jadi wo apato majadi. Pakusale isewi' mukukur tana su kintalko wo taru tarukiran ku natantu apatu majadi tera' nanayun nutungker tatintingan kotene ore tonatei sene wotaru-taru kiranku pakusale ise tumangi tangis apato majadi tawi'ne one tanahku tomasaki woderingan so rumasaki sene we taru-tarukiranku kapuna ti'i binatang totalos pandei.